Aripu bogi aripu tabiri aga'ire uu bai oira teera'a pitee bisio ii'aa a riirii- haraboroo oiraarei oo'ore kirisibaasi sa bai eapaa- haaraha eipaareha, o tabirioarei oparoepa haia Jiisuu, Jiisuu krais hioko'i ii'aa ii tabiriri haia boorire oiraae <hesitation> oo'ore niuiaa o bo tabiri'ua oiraae oo'ore beddei kai oo'ore bo opa'oa. Are'e o riirii- haraboroo oiraarei epaabuu ii'aa <hesitation> ii tabiriri. Ii'aa ii tabiriri, aripu tabiri aga'ire airaba hukupitee pirio bo okuu airaba hukupitee o boa'oohara oiraarei ii'aa ii tabiriri eipaareha iarei rasuihara aarei abeehara boorii bapiaro sisi'opitee haia iarei abeehara bo takirii sisi'opitee eapaa uropa roga'a oiraarei ii'aa- ii'aa ii tabiriri. Ii'oo iareha o riirii- haraboroo bisio krismas holidei aripu tabiri bai aga'ire oira oiraba airaba hukupitee pirio bo okuu haia airaba hukupitee pirio airari bisio pita keararo'oa bo hetaro'oa kai eipiri'oo iokaa- iokaa bai hukuhareero boori bo rukutui are bisioabaa oirare, oo'ore krismas boriire niuiae oira hioko'i ii'a aripa tabiri aga'ire eapaapitee ai oiraba eipaareha aarei oparaapa haia ii'aa ua oira <hesitation> beebesiabohara oo'ore opa bogi bobogi'ua haia oru roira Jiisuu haia ta opapaepa oiraarei ii'aa kirisibaasi.